پہلا اُبال کے، چکن دے ٹکڑے پانی اتے مصالحے نال اُبالے جاندے ہن۔ ایہ سوپ یا سٹو لئی بہتر ہے۔ سرکھیا لئی کچا چکن پوری طرح پک جانا ضروری ہے۔ دوجا، تال کے، میرینیٹ کِتے چکن دے ٹکڑے پین وچ تیل یا گھی وچ تَلّے جاندے ہن۔ سونیرے پُورے اتے خوشبودار چکن۔ تِجا، بُن کے، مصالحیاں نال میرینیٹ کرکے اوون وچ پکایا جاندا ہے۔ روَسٹر چکن سوہندرا اتے سوادِشت بَن دا ہے۔ چوٹھا، کڑی سٹو وچ پیاز، ٹماٹر، مصالحے دے نال ہولی آنچ تے پکاوندے ہن۔ چکن نَرَم، مصالحے دار اتے ہضم یوگ بَن دا ہے۔